<noise> Manahaky any hazo mba haiko zao manahaky any hoe: manary, katrafà, manahaky any bois de rose regny, manahaky any ohatry hoe konazy, manahaky any manga reny.